Ingye obugheni bwayi obwangalengekanaya erisya kolha, ngayisunza ibwa syabya butya, imwasyabyya abandu banene kandi kutsibutsibu abana balhere kusangwa abana balhere aba, babakaminya obugheni kubwamalhuma kandi babatihindi syabubirirawa kundi ibwa abana balere bamabiribya okwa bugheni bwaghu, bakikaliaho eribya ibane mubugha ambu obugheni bwa nani mubuwana. So, obugheni byayi nganza imwa syabya abana balere kandi ibasyathunga okwa bithumbi ebinawithe ekitsumbi kitsire eribahira enyuma syaki, esya bandu. Kandi ngayisunz obugheni bwayi obu ibwasyabya mwa banywani bayi kusangwa abanywani aba babakendisabya ibakanyithokesaya eribukolha. Obugheni obu ngayisunza ibwa sabya omwa mwanya owa bulimundu anganthoka erihakamo nikwa ibwa syathoka erikwa mwa bulimundu oyunimwendisyabya akikalira eribugha indi obugheni bwa nanga mubwabya butya. Obugheni bwayi obwanganza erisyakolha nganza ibwasyabya kandi ibu- ibune okwa mbeho. Ibwa ibwa syabya ibanemu bane mububika niku nabandi bandu abekendisyaghenda bakasa, ibasabya ibane mubulebya. Obugheni bwaghe buno ngaisunza ibwasyabyako ibwaibwa ikwasayabya abandu ababitsumbi, ikwasyabya aba- abanya madini, abalemi, <hesitation> naba naba byobuhangwa abosi nikwa obugheni obu ibwasyabya ibwabirirhika okwa buli sonda. Kandi obugheni bwayi obu ngayisunza abandu bosi abakendisyabyako ibasyalwako ibabirirya ibabirirya ibabirighutha. Omundu inia birirya omucheriinia birirya enyama iniaibirirya obukindu ekyanzire.